شوف لو سألتني أكيد ب <hesitation> بختار إني أكون رياظي مشهور عشان الرياظة فيها تحدي وشهرة <hesitation> وكمان سفر، وأجدر أسعد الناس و <hesitation> وكمان أكون لهم جدوة، طبعًا الفن حلو بس فيه منافسة كبيرة وممكن الظوء يطفي فجأة، أما الرياظة أحس إن هي <hesitation> أسو أوسع وأشمل.